Shikuria sha nyala kurora nyara kuyanzira kunyanya ni vashuma, shichira mbore vushuma, vushuma yuru ndina nivaridoo, ularajira vushima, ulikara mbirii, ulakora zishughuli ziozo nukori shina, shikuria shirikara muunda kwa muda murefu, lakini nurora anyanye muchere shagwikura munda tawe uranyanya mdogo unyore inzara ikuvui, lakini vushuma shichira nyanzira vushuma vushuma rwikaraa mbiri, ulikara nuongi mwikure. Shikuria sha karıri ni maganda, magandaga uranyanga khandi unyore agimira inda, ulikara uiqure, ungweza za mazi kari unyore uvitizi lunch time shichira unyanyi maganda, ungweza mazi nukhola zikazi tzotzo, alafu vikuvla vyenivi shichira mbele vinganzizanga ni vikuri vi uraka mwene, riri mshiko. mshaji, uruliza mu nurumikra shuuza kugura tawe, ni rindu vya urumula za mushaji nukora shina narumiira.